ولله فالنهار انا نقدر نمشي حتى لميا ميا وعشرين كيلو يعني انا في الصح انا عداء ونجري المراطونات ونصف المراطونات يعني انا شخص بالنسبة لية المشية مهيش حجا صعيبة ولا لمنديرهاش انا نمشي ومام نقدر نجري كامل ميات كيلو فالنهار يعني حاجة ماهيش حاتكون صعبة ياسر علية انيا <hesitation> نجيريها